Fijo fyaaina- fi ivi nififurie, inye ifia nifurie kijo cha marughu na maghobe. Marughuu kwa venya marughu ghafo kuvikia mangobe ghafo rukwinyi ghachemka. Maghobe ghaka mesha kundevenya marughu kundevikia marughu ghafo kundesha marughu handu hamwi na mangobe fuchikilagha kirembwe kana kiombo. Kijokoke ukakikorosha kikanusha ukarigha na mriko ukamikivika rukwenyi kwavikia mbala. Kio chemka na mbala huyaaa cha- chawia kikiwia kiani kuthamba ifunya mangama ghaye. Kika mikuthamba ikafunya mghama ghaye kwalolea- he kule kiegwele mbala mana kichishigha mpaka kifanane na rangi ya materiteri. Kwamkolea mbala pho kekindo kicha kuukoreshere mbala uya mringa uhorie, undewikia kindeche mkiapho kindewia kinde kuthamba, kwalolea kolekite bwara kindo kichaa bathi kutokithunika kinde endeendelea isha, undewiwika msha kunewikia mafura kundewikia na munyu. Ukamilolea marugha yako legashi nama- na- mangobe kunderigha na mriko. Ukamirigha luva kole ni kirembwe. Ukakitolishie kundekia <hesitation> mafura na munyu kwarigha kyawa kigumu, undepakua hule aghire mbogha yoyoshe ile, aiwe mbogha ya mara gweha yanyama ya aina yoyoshe iwe mbogha ya mara, iwe ni chai ni maribha kole ni kigumu kundelihia. ukafurahi kundekikorosha kundechemsha mringa wafyu rukwenyi mringa huyo uchemke kunechaukwa kifidudu. Kijo kyakole kukirighia ng'u wakikolosha lua na mringa, ukamtikolusha na mringa wapikicha na mpikicho kyavaluvahai- ithai yaani thai uji kunde inywa luva kifuchilagha kyombo. Kundeya kundewikia na bakuli yapho kundea, kundei uitanapho. Ukifurie maana ipho- phovo vakulima wa marughu, wakulima wa maghoe, mbogha fawia tamara weka. Kundea kuteivuta maana kikichanganyika na maghobe, ghaghire nguju mwiri marughu naghaighire na mboga takwalijwa. Na kingi nifurie, nifurie vugai. Maana vugai, ningeiwika njuga yakwa rukenyi mringa ni njugha achilala mjugha mringa huya vughai undechemka ndewikia ungha wapho saithi yako kwaika shigha Underigha na mriko, ichanganya unga uya na mringa mpaka kifike thaithi yakufuria ya vughai vakfo wezito yakumfurie. Underigha mpaka underithika undeva kindo kichaa unageghira mandurundu rundu rugaya nderigha kuwikie ena moro uwashao kuarigha kuarighaa kunevika misha kundehulia ena sahani. Kundeandaa luvaha na mbogha yapho kuinde mbogha niamara. Haiana za mara mbogha tichu haghire michicha, hena chainizi, makabichi, mki au mbogha tamara naii thamaki, nyama ya ng'ombe, ya nguku kundechemba mbogha yako kindo kichaa kundelighia na vugai au mariva haya yakugandishire kundelia na vughai. Ukofiki thaidi ya mana fighire nguju mwiri na fifurie nani ipho funehina fuifui ha vughonu fufiichi vichifusaidia sana. <noise>